द केमेल् बुन्ग तन्ग बेल जैको उद् अनने बुन्ग। उद जैबै द देजेर्त् अरेअ मने <hesitation> बलहम इऔ। भरे बिअ तन्ग नने थय। भरे तन्ग नने थय बरे सर्बैप् खलम्। द <hesitation> सर्बैप् खलम् ने जैबै, बिरत् कोस्तो खलम्। द बलहम अरिऔ जैन देय् नगिर् न मोनेअ बिरतन्। थो बेने खैन देय्नि अन्खल बर द्रै। भलहम <hesitation> जैगैऔ देय्नि अन्खल म्बर द्रै। भेने खैन उद् अनने बुन्ग बेल द बे देय्नि अन्खल् क सुपुन्ग थकै। उद देय्नि अन्खल् क सुपुन्ग थकै बेने बिकुन्गौ अन् जैकि <hesitation> म्मेजेम् जो मज न थय। भे मेजेम् ने फ्रैन बे गौनि देय्नि अन्खल् हो सुपुन्ग थकै। <hesitation> भिदीन जेरौ देय् मने मन्ब थै लन्ग्बै अर। भिदीन लमैऔ थबैन थौ न्ग्बै थवल। देय् मन बे गौनि देय्नि गन्ग् लैख। भे बिकुन्गौ थनै मेजेम् ने फ्रैन। भिअ सुपुन्ग लै।